Ma' na nu ma' <hesitation> nar klas ma' nzo, nzo ma' ndoba nzo ma' yitza nzo ma' re ma' jwa'nta ndye yala na uu plopa ma' ndye yal, nda jwa'n re ma', ma' ndob na, xenak re mbetza xe nak ma'ba nchol xenak re mbetxa re- re mbeda re mxi thiy retaya ma' pur ma'-ma'-ma' narax ma' re mti kay mbes xa na ze mbes ma ma re ro yoba re yiba mbes ma' per neo yeo ma'ya ndye toned men z, ma'ya ntoned men ma'ya jwa'n njwi ma' jwa'na ze mbes ma' nak nak por a bes ma' mbay nzoga ma' benta por abes re ma' nchol re xenak re mbin mzin mbiz mbes xa zin zin kuiz mbes xa ma'ya ncho lo re lo yaba nada to lokues re per par nzota ma'y za re ma'ya- ma'ya ma bes za ma'ya nli per xe nak re betza re- re- re ma' doba re ma'ya ma ndole tam <noise> mbesxa nzo thi jwa'n mbesna mbay xenak re thib neda ma'-ma' mbed mu mbed taja nzo per le mbed nda ya luz leza nda yal njete ncha ngid ncha goneja choja ma'y yo la yal. Yala, asta re ma' nketenu ma' xenak re koneja re ma' wana re ma'ba nzo ma'ba ncho zalma' nchoga lo ya ma' per xaja nchala palad nkete ma', ma'ya nkete ya luz leza mbay nuga nly lud yal benta le tolo kuez le kuez yiz le xyu le plopa jwa'n mbes nchak nkete a nu men taya nu nliga jwa'n bix pur ma' benta ma' nly ma' mbes xa, thi jwa'n nye ma' thi jwa'n tyakmen xis jwa'na naze nzo nzo- nzo ma' ndole re- re nzeda re or ba nkete lega nzo ze ncha ngid ncha po nzo ngud xlye pa ndo xis jwa'na nke re men taya za nu taja mbes na nu nly jwa'n bix naba nu taja ndob yak ndob ndo bes ndob, mbay nzo re xanak re re ma'ndole mazalot mbes xa tigriyo re cho re ma'ta re nkete taja nzo xija nzo ma' ndole zi'n mbesna na thib ned ma' bix mzin- zin kuij mbes xa ncho lo re lo yoba ncho re mbay re mzin kruz na mbay mzin kruza or ma' ya nzo ryeza o ma'yaza jwa'n thi men re thi bli lozon ndo zi ned ndaxa kuen cha ma' nchab xa na. Ma'ya nzo pola ze ma' nabi ma', nzo thib ned ma' nabi per ta ndete lo mbijxa ma' mblux ma', per na nzo ma' per ma' bix ma' na lid ma' go ma men per zyasa nzo ma' naze nly ma' gan ngoma' men ndyen tob ma' men a nya mena bli lozomen ndamen zi yal zi nakara zi ayen la men ze mdes ma' men per asa kon nawue lo men za porke le ma'ya ma ya guj kuj ma' kon loz ta ma'ba nchuj ma' men ma' le ma nchu re, jwa'na nak re ma'ya mbay xenak ma' ndole ndole mzin ndo kuan jwa'n mbes mel mbes men a le ma'ya ngena kuan lyza nazan ma'yaza per lo kuan thi dib nli ma' le ma' nta thi mbakaza nda mbak nde ke mbak xis mbak naba or nche lazmen ke mbaka cho ma' oo anta le mbak mde mbak ma' mdib mbak ndo yiz ze mtole re yiz reta jwa'na buab ma' nzo jwa'na ro mbak nzo jwa'na. Yer yen mbak nzo jwa'na dib mbak xata ndes mbak ma' ta mbla yo re xiza mbak tyz kenap la mbak perze kea mbi mbak zerza ke per pur mal naxte re ma'yaza nakta ma'ya ma'-ma' nlya be naxte re asta mbel' yaxte yal zi gob ze ngozib na mbel' uu nyata zi mbel' nax tyz na nyed la na nde nud la exni na nde nud la yer nde nud la uu naba ze mtu ma' ze mke may choa' nu mbel' nchax te nu re ma'taya nzo nzo ryes ta thi men jwa'lema' ye nimen jwa'lema re ma'ya pur ma' yal nak re ma' ya za tanak re- re ma mbesna xenak re nzo mzin nzo ze pur ma'yal re ma' ya, xenak re mbe's re pur ma' yal pur ma' pur yal ndye ma' tayia roa yal teyia ndyemen ze tya yal jwi'ma uuu plopa ma' njwi'men asta zi med jwa'n ndole ndole zij mbes xa nxo be ze tagan jwa'na lomen na nchan na yal ze na por na pola ze nzo zosa le ndye yal ndyen mandadna ndyen ndan naba las tres las kuatro ngo laz dos nrion ranch ndyana yez. A naba nya tagan ma' laz tagan jwa'na laz ned nchaba lomen, per na nchenta chokuan jwa'na na yenida lomen za len che ma'y ze nya cho le roaxa mbesna na akta ma' yix naka zi manoj yix thi ya bet yix liza por na jwa'n xuy na ze nke te key xis men per na popa ben lo jwa'na ken kuan tata nketen nayana tamod nak jwa'n pur yal jwa'na za.